بتقدر تغلف الهدايا الخاصة فيك بشكل مثالي عن طريق ووضع أدوات الزينة، كالأوراق ذات الألوان الرائعة والألوان الجذابة، ثم وضع شريط من الستان على الهدية لكي تكون بشكل واجد حلوة وواجد جميل.